إيه دراسة الإقتصاد و الماليه مهمه برشا خاطر تعلمنا كيفاش نديرو مواردنا و نفهمو توازنات في السوق حتى لو مكنتش باش تخدم في المجال هذا، الفهم هذا يعاونك باش دير فلوسك بشكل أفضل و تفهم كيفاش تأثر القرارات الإقتصاديه على حياتك اليوميه، هي مادة أساسيه تساعدك تكون واعي في الواقع الإقتصادي و تحسن من اختياراتك.